जॉब शुरु भी पदो तो लड़कोते बहुत ही खुश हो और शुरु के दिंदे बानो और तेतु नूनो सात खाओ तेतुके गोले बन्ने कोरी आपस मुजे खेलो।